﻿إذا كنت وحدي بلاك دو بريفيرونس نروح السينيما نتفرج فيلم وحدي، كو نروح نتعشى وحدي. بارسكو سي بارسكو تشوف الفيلم <hesitation> شغل ماراكش وحدك، شغل راك مع <hesitation> لي واكتوغ، شغل راهم مونسينك، شغل راهم <hesitation> راك قاعد معاهم. مي كي تروح لغيسطورون <hesitation> فغيمون راك وحدك، بارسكو كامل راهم قاعدين اون فامي مي نتايا تشد طابلة حتى واحد مايخزر فيك، سي ان بو مالوغو مي بون هذه هي الحياة.